जून महीना मतलब बर्सातें दाड़ा आनु बालच्छे। ती पहला खेटिन तईयारी में लाग जाए सारा लोग। खेत काजे समय करें तहोय ते। <hesitation> न काई पहली फॉसल काजे आवरें दाड़ा रोयते। इनं आराम भी करें करने काम करें खेती ना। <hesitation> तईयारी करें काली काली। लगाओन तेरी तईयारी करें अलग काम करें। अलग समय पर <hesitation> सब अपना। अपना तईयारी करें।